أحلى شيء في الإسبوع العطلة الاسبوعية، يا الله الواحد ينتظر آخر الإسبوع عشان يعطل، الإجازة عندنا جمعة وسبت، والعطلة المثالية لما نكشت بالبر، ونستأنس ونقضي يومنا ومستأنسين ونطلع من البيت.